Pinne kotsilõ inämbüisi arvatas, et nä olõ-õi nii puhtaq, ku kassiq ja et nimäq ummaq sääntseq, no kuis üteldäq, sääntseq targaq väegaq. Aga tegeligult kass või esiki targõmb ollaq.